Rangishek changen anee, koo netai koo nemarmari, aah nepoaeng ko neng'ung'unyan, nepo somok ko ne blue, nepo angwan ko ne nyalili, nepoo nepo muuti koneblue, nepo loo ko netui, nepo tisapi, kone nelek. nepoo nepoo sokol ko nepirir, ee.